अप्रिल् म तु जेतिअ मनलोए हए, तेतिअ एतुए हए जेमु मनद्। अप्रिल् म तु एत खुब् धुनिअ म बुलिमु मनलोए हए। करन् हेतु महते <hesitation> गोस्गोसनिबुए, हकोलु गोस्गोसनिबुए <hesitation> फुल् सुल्, हकोलु बुए <hesitation> निजोर् पत् सत् होरि जेतिअ हेखो निजोर् नित नतुन्-नतुन् धुनिअ पत् उलए निजोर् नतुन् फुल् उलए। अरो अप्रिलो महते नतुन्के बोरोकुन् अरोम्बो होइ बोरोकुन् दिए, अगोसे प्र <hesitation> कोलिमेले। अरो भल्-भल् धुनिअ-धुनिअ सरयु अहे, सरयु कुलिसरयु हेतु महते सिओरे। तो <hesitation> अप्रिलो म तु मु तेनिके मनलोए हए। अरो अप्रिल् म तु बिहु होइ, बिहु सेअसोन्, बिहु फेस्तिवल्, बिहु खोब्तु अमर् मनलोए हए, मु मनलोए हए।